Mukurola okwange, nindora omuntu obu akuba ayine sente, nasobola kwejanjaba paka akizire ekyokurorraho nki, mwihanga ryeitu erya uganda harumu akahuka aka siriimu, kweyongera omuntu akagamba kumpa million itaano oba million zingahaninkufunira omubazi gwa siriimu, omuntu asobola kuziteekamu hakuba tasobola kwiikiriza kufwa kandi sente zikozireki, kandi sente ziroho